کینٛہہ کیٚمۍ چھ آواز پٲدٕ کٔرتھ کتھ باتھ کران ییٚلہ زن باقی کیٚمۍ کتھ باتھ کرنہٕ خٲطرٕ گاش خارج کران چھ۔